soo ko dégg ma ngay xi xii guddi boobu mooy xar waaw boobu moom foo ko déggee mu ngi rëbb <noise> waa. Waaw lu mu gis rek mun naa lekk, bu gisee jaan dana lekk bu gisee lu mu gis na ko lekk.